So haala laaɓugol reedu haalaama, mi miiloto huunde fu e aduna, so wana laaɓal reedu wawa tabitinde. Ɗun warta e hakillam. Laaɓuɗo reedu duu fu, huunde muuɗun moƴƴan, yaafan, gasan. <hesitation> So yimɓe gollidooɓe, waajibi so wanaa ɓe laaɓondira reedu.